Marok banti horee mudun dimaku ƴiwde e farasi e ɓeetaɗe. Nden non ɗun laatinooma baasi mawɗo kaa. Iɗun jatoraa yawtere nde leydi ndii yawata e muuɗun ngam saabii rinɗude. Ndennon <hesitation> taariki Marok waawaa haaleede so ɗunɗoo haala muuɗun haalaaka hen.